Як ҷавони зирак бо номи Наврӯз, донишҷӯи физика, дар таҳқиқоти худ формулаи нодиреро кашф кард, ки имкони сафар дар замонро медод. Ӯ бо сохтани дастгоҳи хурди нурӣ аввал ба гузашта рафт ба замони аҷдодонаш ва баъд ба оянда, ки пур аз технология ва шаҳрҳои паррон буд. Дар ҳар сафар, Наврӯз сабақҳои муҳим меомӯхт. Ӯ фаҳмид, ки муҳимтар аз ҳама вақти ҳозира аст, ва ҳар лаҳзаро бояд бо ақл ва дил истифода бурд.